Raha atao tombatombany na vinavinainy da somary matetitetiky avao zany aho manety ny mailako fa raha tombanasika zany de mety eo amina dimy dimy eoeo zany manety ny mailako.